Qentë shpissu uzonj kontaktin fizik dhe vuxha për të shprehur, ndërsa macet preferojnë sinjalet vizuale si lëvizjet e bishtit dhe shprehjet e fytyrës, si dhe feromonët.